अधिवासी बासाम कीड़ान नाव मारे मच्चार। <hesitation> माच्चरा को होती नांग दिमाग तीनांग उदी को होती नांग टिड़ी। को होची पोप्ट्या गुबारा कीड़ा को होची इंदाराम चम्केत तसा। निकला तेरां जुगनू को होती नांग चीटी भी कीड़ान रूप मारे। कीड़ान को होची भी मदु मक्खी मदु मक्खी का जहांम राच्चार। माखी को होई माखी भुवारन माखी जे कीड़ान नावू मा आवे।